نفضل نكون فنان مشهور لان الفن هو اللي كيعطي الافكار او كيعطي الالهام للعلم كل فكرة علمية كنضن كتبدا بعقل الفنان عاد كتبلور او تمشي للتطبيق او التجريب ديال العالم